Nama- aminahy manôkana malôha le miloka tsy de izy koa ke le hoe justa hoe miloka ho an'ny fialamboly regny igny foagna i justa hoe saomasaoma regny fao tsisy tsisy problème aminahy satria izy regny efa agnisan'ny anisan'ny ino izy ty anisan'ny mba loisir m- ary olombelona mba mila loisir zay.